हमरे हम्मर आँजर पाँजर बहुत मेलके गाडी दिख्ति जेहमेकि कार प्रमुख हे । कार हम्मर सुख, सुबिधाके तहनि बनाइल एक साधन हे । हम्मर हियाँ बहुत मेलके कारके ब्राण्ड हैं जेहका नाउँ यि मेलके हे । नम्बर एकमे टाटा, महेन्द्र, मारुती, टोइटा, फोर्ड, होन्डा, सुजुकी, आर्डि, टेसलार, निसान, फेरारी, गुगार्टि, रेनार्ड, मर्सिडिज, बिएमडबलु, बिवाइडि इत्यादि हैं । जौन हम्मर का केहतियाँ भौतिक सुबिधा ओहके आउर मजा बनाइक तेहना यि बनल हैं । जेहके उपयोग करके <noise> हमरे हम्मर जिवन एगदम सुखसइल बना सिकत होइ आउर हम्मर जिवन ओहके आउर मजाति जियेक तेहना यहका उपयोग हमरे करेसिकति ।